Essennu nchiusu dintra na casa mpistata di fantasmi e senza porti pi nesciri, mi sintissi cu lu scantu tuttu lu tempu. Chissu pirchì li fantasmi arrivanu senza fari rumuri e quindi senza ca mi l’aspettu. Cridu ca doppu na para di jorna mi abbituassi e accuminzassi a stari chiù tranquillu. Pigghiassi cunfidenza cu li fantasmi e ci dicissi di avvisari prima di trasiri ni li stanzi unni iu sugnu accussì ‘un mi fannu scantari.